Managna anjara asa be am'firahamonigny ny fanabeazagna, satria avy am'fanabeazagna no entin'ny fiarahamonigny andeha hitaiza sy hikarakara ny ho avin'ny zanany.